Ny karazana bibikely fantatro indray an, ny vitsika, kadradraka, lalitra, moka, <hesitation> famakiloha, <hesitation> ny ala, moka fohy koa izy an, ny voangory, angidina, <hesitation> lolo, tantely, fangaraka, fanenitra